الآلات فقط كتساعد البشر في إنتاج الفن ، أما القدرة ديالها أنها دير الفن فكنظن مستحيلة، البشر هو لي كيعلم الآلة وهو لي كيعطيها المهام لي تقوم بها ولكن هي غير قادرة على انتاج الفن، والانسان أو البشر هو الوحيد لي قادر يوجه أو يحس وأنه يعبر بشكل فني وجمالي.